Nemwina kundo kweikuda malu kuda nakukundu kibiashara katu kusuma maana kukukili miti nduku fuma kuliko nantaku kuku kusumi simi iya pia kuu ngaa ukusuma umweza wa kumi na mbili pakua ndi impisi silala lakini kukuu chil- chilawi chili wiki kulivi goma nia diku ikufuma chila chinu mutindo chi maua kukuya kufuma chila chilas chila chili yuwa vivyo ninga kutu kuya kukulala ibiashara yale inga pendeza sana kuombela kuko